Oghi obaay ina, eede asighini olo nomobhiiy podi oghi osoor obaay ina oghi tara okpagh <noise> obaay inam olo nadiku ta wire, ovobh oseghe iila bho oduonom ede amen podi oba obaraka bho <noise> tesi opo oba ono asike bho oba esi olo odi ta tueni aba orool iila bho oduonem aba gha meede amen so ebuyo amem odi na ba bho odi nabaayogh gha mokpo idi ta aghini ni lidi ta wire <noise> odi onon gha, asane gha dio kar olo nabhọ na ru kar olo topọ dio, odi naghi asi podi naba akar enam bho idigh to okpagh bho ede amem ana tasi odi na vobh aduonon den ah. Podi osoor taghini obboghol amuum, oba ina, odi ogemiom na, odi atol totu amuum podi okpolegh oba den onon enam olo natele ghani mudugul pa adighiinya adighiinya pe nam olo natele gha mudugul den naba gha ibhi so udugulaan podi namute, odi omute gha dio motaany ana omiin zodi motaany, odi namutiom anem odi atubeeny. Ibhi bho te kinikin, ekinikin nini nini ni, ebolobol, ebolobol, ebolobol, tanem obho todi nini nebugh podi ne mubh aseghe aba podi omina otubeeny, odi ta kite mina ekinikin, ekinikin ezo bho nini odi na mubh aseghe pezo odi na bol gha ale, pibhi bho nekinikin ezo bho, odi omute gha motaany na, otuany, udugulaan obho adio na tu ma kporon kodi naki adigh topogh, aobkia, may be adio na ghul kedio odi temute atu ava median kedio edian bho odi namutiom gha manem odi aseeri nini ibhi bho ekinikin ebolobol odi oghiil gha dia adua podi na kpulughian, ezo odi akpulughian ezo bho pana na bham zodi nadua odi oghiil gha dio, ana omiin odi benaan, ana ukul odi be podi na kpulughia, odi oghiilughu gha kua ami namiin gha na moyiin oyiin aduma ezoor nomiin gha mudugul okigh, odugul obho ezoor noki momure, nale nanogho rua le. Na ba mibhi na sele amutiom anem ibhi bho ne hinikin, amen no da mebaal lo bho momiin, monon esi bho ighoony idi bho amiin ah, arol kolo na tu moghili pamo ulogh eloor ah, ana kpulughia tesi opo bho ami useghe zedi ulogh teba, aduma opo bho ezoor ughigh enam useghe ulogh teba, den onon enam olo natele gha mudugul pa agara, agara omute gha motaany todual ughol agara arele motaany pamagh, todual agara arele motaany pamagh so agara orele gha dio mo taany, uten amem ana ugbo zodi tah agara toduap arele motaany pe amagh den anen olo ana ugbo zodi tegum umiin otaany po kere oh, opo bho obaghami olo, odi, odi tesi ebokia kedio ana ugbo zodi unin, but todual agara orele gha dio motueny, amen ana ugbo zodi umiin kana nabele oghigh odi, ana miin zodi motaany pamagh anem ana na aghigh udugulaan podi naghiil namute, omusme ni tolaghi egum odi. Udugulaan pobho odi na gir gha mogir obho oghi tegum orol obomi tegum bho, orol oradi ezo odi aliki mizim mikanya odi ogemiom gha dio mozim den onon aar olo nale na mudugul pa asi raar agidigia natele gha ni mudugul notele gha mudugul aminogh okpo, kesi tesi olo inam idi nekodii aminogh, ighoony, avaay ighoony, olo odi tabomiiy aminoghi abayogh ari iga akenegh, iga inum, iga inun oh, iga akenegh oh adi amiin podi naki moghi ominogh, den ana agh amiin zodi tedum, pa eghiil na boma mibal eena, so aar na telee yoghani mudugul mikanya ebuyom amen odi narele nini odi omiin maar ote, odi nabho ghia metaany <hesitation> abeeny adigh tologhi amuum ede amen ana natele ta ba de but poodi nebor gha mobiiny ebom mulugulaan, eboom olo awuny arooy neten or obaal eboom odi nagbor na beeny odugul. Udugul odi agbor na beeny eboom bho bko odi namiin ghani mobho ebuyom ari nam ne beeny gha ni meboom bho obho awuny arooy, so udulaan oblo awuny arooy bkos odi nabal gha ni na wuny arooy na wuny arooy na, so ana uloghom naten gha teboom bho motaany, udugulaan po amem odi taten teboom olo odi noony ooy imiinan kezo aer pobho odi, odi natele gha modugulaan, odi na gbor gha morele udugulaan den onon enam olo natele gha mudugul pa adughul na tele ghan ni modugulaan mikanyu, maan atele mudugul aki akogh ale, odi nabor gha moghogh ale adughul natele gha ni mudugul na atol akoghi male atol aki ton, so ibharoi pinam olo idi to odual olo ami uloghom im ibho netele gha mudugul inon idi bho inon arooy iloghom, but ibha bho pibha ami na loghom, nakilighu mudugul netele gha modugul noziiyoghgha zeedi mudugulam obho ibha bho pinam olo netele gha mudugul.